Mety hana ñy lokony ñy maso maitso, loko volon-tsôkôlà noho ñy volo ooo manga ñ'olo kirairaiky iaby; mety hisy karazany ñy limy ñy isany ñy lokony ñy maso misy :-Manahaky anizao ñy maitso, misy koa aaaa ñy bolé, misy ñy volon-mantso sôkôla, misy koa ñy volontany noho ñy foty.